Ny mampiavaka ny zebra amigna soavaly ,zebra karaha soavaky my fa izy zany soavaly dia, de akagny anaty ala izy mipetraka, fa karaha soavaly monkony zany afaka tandegnana akey, de mampiavaka ananjy koa ah i zebra amin'ny alalagny lokony, raha ohatra hoe soavaly izy maromaro loko fa zebra loko raika fô, eh mintign de fotsy.